<hesitation> Misy karazany roy akeo menaka fandrahoako hagnina, <hesitation> mampiasa tournesol zaho a, ra ohatra ka oe hanendy pomme de terre a, hanendy atody, fa mampiasa sôza zaho ra ohatra ka hoe ahandro ro.